So mi kollowo yimɓe e hoɓɓe gari mi nanga yaruuki ɓe nder gelle e lumo e wuro lamɓe e gese e wurngo, e suudu tarishiji. Mi hollay ɓe gese men non no min remaata, e lumo min godi kosam e liɗɗi ko toye.